מ'זאל עסן געזונטע שפייז און מען זאל אנטון סאן גלעסעס צו באשיצן פון די זון, מען זאל נישט קוקן צו לאנג אין א צי אויף א סקרין, מ'זאל האלטן די אויגן ריין, און מען זאל רעגלמעסיג גיין צו א אויגן דאקטער זיך אונטערזוכן זען צו אלעס איז אין ארעדענונג.